تظاهر بأنك تقرأ رقمَي هاتف. لا تستخدم أرقام هواتف حقيقية. صفر سبعة ثمانية ثلاثة اربعة سبعة ستة واحد خمسة ثمانية صفر سبعة سبعة اربعة سبعة خمسة اثنين ثمانية تسعة اربعة